आफ़न रेबा कारने कमरों बनाड़ा अपने रेबा के हिसाब से तो बढ़िया ही बनाड़ा गा। <noise> अल्बरिया भी हेड़ाद दी आफ़न ने कमरा में बढ़िया लाइटा भी लगाड़ ली। पण अगर कमरा में ढको रंग नि पुतवायो नि तो दूसरा ही न्यू कहेगा। उतरो खर्चों कार्यों जो कई काम नि आयो। रंग से अर लाइट से रेवे। अगर लाइटा बढ़िया हे अर रंग नि हे तो कई भी नि हे। जिसे अपहाने कमरा में सब दन बढ़िया रंग पुता ड़ नि चावे। ताकि ऊ बढ़िया लागे। <noise>